हिउ से कथि जुडल बा खासमे हमर हम जब रहली तीन कलाश्मे त् हमरा स्कूल से लेगेल रहे । पिकनिक कहावा त् दामन कहेवाला ठाऊमे ओजना हरदमसे जाधा मौसम बारी हिउ परिवे पुरा हिउ से । धाक जैये ऊजना औसंका डंजर हिउ परिए त् हम गेल रहली घुमे बडी रमाइलो करली सर मेडम सब हमर लेगेलरहे बेसी । करके वहा आदमी सब जाधाके मौसममे जैये घुमे ऊजेना पुरा हिउसे पुरा भरल मौसम वहा बडी ठण्डा रहिये ठण्डाके मौसम । ऊहेला मोट्मोट कपाडा सब लगाके जायेके चाही हम जब गेल रहली बडी जडा रहे हम मोट्मोट दुगो जाकेट लगाके गेल रहली। ऒजिङ्ग गेली त् हमनिके एक रात बीतैली बडी जाढ़रहे ऊह्बा सब सर मेडम सब हमनिके एउते पुरा कलासके लैकासब एउते रूममे । सुतली मजासे ऒजिङ्ग सुत्के रातभर रमाइलो करली आ बाहर हिउ पूरा उजरउजर धाकल रहे ऒजिङ्ग फोटोवटो घीचैली बडी निम्न। खुब ईनजोय करली हमनिसब जाके बरी य्यादगर पलरहे हिउ परल दामानके ।